тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
психологияда пигмалион әсері деген түсінік бар
пигмалион әсері бойынша жанымыздағылырдың бізден күтетіні мен үміті біздің қандай жетістікке жететінімізді анықтайды
бұл әсерді розенталь мен джейкобсен деген американ зерттеушілері грек аңызындағы пигмалионның атымен атаған
скульптор өзі жасаған мүсінге ессіз ғашық болады да аңыз бойынша құдай оның мүсініне жан бітіреді
сонау алпысыншы жылдары розенталь мен джейкобсен мектепте тәжірибе жасаған
нәтижесі егер мұғалімдер өз оқушыларынан жоғары жетістік пен жоғары бағалар күтсе балалардың да оқу үлгерімі жақсарған
егер мұғалім бала баяу деп сенсе оқушы да шынымен баяумын деп ақырын үйренетін болады
мұғалім ақылды деп санайтын жолы болған оқушы да сол сенімді қабылдап соған сәйкес болуға тырысады
бұл зерттеу көптеген басқа тәжірибелер бойынша расталып қазір көп талқыға да салына бермейді
ең қызығы бұл зерттеудің нәтижелері мектептен бөлек күнделікті өмірімізде де жұмыс орындарында да жұмыс істейді
мысалы сол баяғы алпысыншы жылдарда американдық сақтандыру компаниясының менеджері альфред оберлендер өзінің компаниясында тәжірибе жасаған
ол жетекші агенттіктер орташа немесе нашар агенттіктерге қарағанда тезірек дамитынын және жас сақтандыру агеттері жетекші агенттіктерде жұмыс істеу арқылы деңгейі қандай болсын көбірек жетістіктерге қол жеткізетінін байқаған
сөйтіп ол өз компаниясындағы барлық жетекші агенттерді бір топқа жинап оларды көбірек жетістікке жетуге ынталандырмақшы болады
оберлендер өзінің ең мықты деген алты агентін өзінің ең мықты деген менеджерімен қосып бір топ етеді
одан кейін орташа жұмысшылар мен орташа менеджерді қосып тағы бір топ жасайды
және үшінші нашар топ деп үшіншісін қосады
ол өзінің жетекші тобына өткен жылдың қорытындысы бойынша жасалған нәтиженің екіден үшіне қол жеткізуді тапсырады
нәтижесі қандай болды деп ойлайсыз
оберлендердің нәтижесі бойынша топтар құрылғаннан кейін компаниядағы барлық жұмысшылар жетекші деген командаға жататындарды супер жұмысшылар деп атап кеткен яғни оларға ник нейм берген
нәтижесінде олардың алғашқы он екі аптадағы нәтижесі біздің ең оптимистік күтілімімізден әлдеқайда асып түсті дейді ол
бұл жоғары күтілім мен үміт олардың күнделікті өнімділігінен артық жұмыс істеуге мүмкіндік берген
жалпы алғанда осы тәжірибенің арқасында біздің агенттік өз нәтижесін қырық пайызға өсіре алды деп оберлендер айтады
өз менеджерінің жоғары талабы мен күтіліміне байланысты жетекші топтағылардың нәтижесі жоғары болған
ал нашар топтағылар күтілгендей еш даму көрсетпеді
осы тәжірибедегі ең қызығы орташа топтың нәтижесі де ерекше болған
орташа топтың менеджері өзінің және де өзінің тобының жоғары емес орташа екендігін қабылдағысы келмеген
сөйтіп ол өз тобындағы әрбір агентті оның жоғары топтан еш айырмашылығы жоқ екендігін тіпті олардың әрқайсысының жоғары топтағыға қарағанда потенциалы жоғары екендігіне сендіріп үгіттеген
ол айырмашылықты тек біздің агенттердің сауда тәжірибесінің аздығында деп есептеген
олардың істеген ісінің көлемі жоғары топтағыдай болмаса да олардың өнімділігі жоғары топқа қарағанда әрбір кезең сайын тезірек өскен
бұл және де басқа да зерттеулер басқалардың бізден күткен үміттері біздің қаншалықты дамитынымызға оң немесе теріс әсер ететінін көрсетеді
біздің ғаламшарымыздағы миллиондаған балалардың оқу үлгерімінің нашар болуының себебі нашар сынып бөлмелері кедейшілік пен әлеуметтік жағдайлар немесе нашар дайындалған оқу бағдарламалары болмауы мүмкін
балалардың оқымауы мен үйренбеуінің себебі мұғалімдердің олардан жоғары нәтиже күтпеуінде де болуы мүмкін
жұмыста болсын отбасыларымызда болсын бір бірімізден жоғары нәтижелер күтейік
ұлы істер ұлы істерді бірге істей алатынымызға сенген кезде ғана іске асады
сондықтан мүмкіндіктеріміздің шексіз екеніне сеніп басқаларды да сендірейік
егер осы әсер туралы көбірек білгіңіз келсе менің талшын нүкте ком сайтымда осы постқа арналған бетте қосымша ақпарат алуға болатын сілтемелер де қалдырып кеттім
тексеріп шығыңыз
келесі кездескенше